ʻAʻohe oʻu ʻike iki no ke kā ʻana i ka lei ʻāʻī. Eia naʻe, ʻike wau no kekahi mau huaʻōlelo pili i ia hana. ʻO ka huaʻōlelo mua ʻo kā. ʻO ia ke ʻano o ka hana. Ua like ke kā ʻana i ka lei ʻāʻī me ke kā ʻana i ka ʻupena ma kekahi ʻano. A laila, ʻo ka lei ʻāʻī, ʻo ia ka mea e kau ai ma ka ʻāʻī no ka hoʻonaninani a hoʻomehana.